د همبرګر غوښې د جوړولو نه مخکې باید تعین سي چې د چیښي غوښه يې، <hesitation> هغه د غوا یا د خوسي او یا د وزې او یا هم د چرګ غوښه اوسي، او بیا وروسته دهغه نه په مسالو کې مخلوط سي ، په ګریل او یا هم په ټوټو باندې وویشل سي، او برګر ته اماده سي، کله څې اماده سوه د ګریل په شکل باندې پخه سي او بیا وروسته همبرګر وکارول.